Neh nechonpaktia nitlakualchiwas ika, okachi nechonpaktia nitlakualchiwas ika aceite bueno ika manteca amo nechonpaktia porque cuando totonkitzin pues welik itlah, pero yayoseseyak neskeh ompa mota kenik ompa manteca nochi seseya como keh amo ayakmo welik mota itlah tlakual, pero achton nesi keh okachi ika otlakualchiwayah ika manteca, porque porque achtoh amo okatkah amo okachi otlanemakaya keh itlah amo niman tikahsis itlah aceite, wehka onehnemiayah kikowatiweh tos como ompa okachi kinmiktiah pitzimeh, tos miak manteca monemaka, tos nochtih okikowayah manteca, iwan yon ika otlatzoyoniayah nochtin, kihtowa okachi okiweliliayah iwan como achtoh okachi miak otlakatka pos kanah itlah tlakual nimantzin kontlamiah san semi kikuah tos amo okintlahyaltiaya. Aceite okikowayah achtoh cuando amo okatka carretera, ika yolkameh tlakowatiweh, asta tlilapan, de ompa kan nech nichanchiwa tzonkolko para tlilapan kanah kanah hora y media onehnemiayah, iwan como amo okatka carretera, ika yolkameh yawih tlakuitiweh, nochi de akimeh otlanemakayah tos asta tlakuitiweh ika yolkameh tlasakah, tos melahka wehka iwan nochi tlapatioh otlanemakayah, como wehka tlakowatiweh, tlahyowiah, tos okachi tlapatioh, iwan ika tos ihkon itlah aceite melahka patioh sekikowa, mejor nochtin okikowayah manteca porque inon san ompa kinmiktiah pitzomeh iwan ompa kikixtiah manteca, tos okachi amo patioh okinemakayah. Tlen tlen akinmeh omokokowayah pues yehwan amo kualli okikuayah manteca, pus tlen kipia kikowatiweh aceite mas 1ue patioh, tlen kipia okimokowiayah, ika aceite tlatzoyoniah, porque itla san posonkitzin noihki okinyolitaya, tos tlen kipiah kikowah acepte más que kitah patiohtzin okimokowiayah akinmeh mokokowah, amo weliti kikuah o seki seki por amo kinpaktia noso manteca, tos tlen kipia okimokowiayah aceite. Nikonihtowa xamo achtoh kualli okatka manteca porque xamo achtoh, achtoh pitzomeh okin neh onikinmitak nes okintzakuayah itech kolal, <hesitation> wehkatzin de tokalihtik, tlanitzin iwan asta ahkopa pitzomeh okatkah, tos ompa nomanan kinkawilitin itlah <hesitation> itlah ayohtli kintlamochilitin xoxowik, itlah witzmeh como miekeh otlakiayah melahka tos yon kinmakatin ma kinkuakan este itlah tlen tlenpitzomeh okinmiskaltiaya mas ke amo totoka pero pero tlen kuali okikuayah, iwan tos nikihtowa manteca xamo okachi kuali okatka, keh okachi welik, okachi okinpalewiaya, iwan axan yamo ayakmo, axan nikonihtowa como pitzomeh ayakmo kin- kintlamakah pues pero pero puro alimento kinmakah, o seki kinpahwiah, tos para ma moskaltikan totoka, tos ayakmo neli kuahkual. Manteca kinemaka nochi sa como pitzomeh puro alimento, ya nochi pahtli kintlaliliah, ayekmo kemin achtoh okinnemakayah, axan ya okse tlamantli, nikihtowa xamo noihki ayakmo neli tech palewia, xamo okachi itlah kokolistli kipia o amo seki mati kienih.